நான் உடல் ரீதியாக இல்லாததால் நான் எந்த நாட்டிற்கும் செல்லவில்லை, ஆனால் எந்த நாட்டைப் பற்றியும் அறிய அல்லது உங்கள் அடுத்த பயணத்தைத் திட்டமிட நான் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! நீங்கள் எங்கு பயணம் செய்தீர்கள், அல்லது எங்கு செல்ல விரும்புகிறீர்கள்? கலாச்சார மற்றும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஐந்து பிரபலமான நாடுகள் இங்கே உள்ளன: யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் - லிபர்ட்டி சிலை மற்றும் கிராண்ட் கேன்யன் போன்ற சின்னமான அடையாளங்களுக்கு பெயர் பெற்றது. பிரான்ஸ் - பாரிஸ், ஈபிள் கோபுரம் மற்றும் அதன் வளமான கலை மற்றும் உணவு வகைகளுக்கு பிரபலமானது. ஜப்பான் - கோவில்கள் மற்றும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம் போன்ற பாரம்பரியம் மற்றும் நவீனத்தின் கலவையால் புகழ்பெற்றது. இத்தாலி - கொலோசியம் மற்றும் பாஸ்தா உட்பட அதன் வரலாறு, கலை மற்றும் உணவுக்காக கொண்டாடப்படுகிறது. ஆஸ்திரேலியா - கிரேட் பேரியர் ரீஃப், சிட்னி ஓபரா ஹவுஸ் மற்றும் தனித்துவமான வனவிலங்குகளுக்கு பெயர் பெற்றது.